<noise> Roa ty <noise> amako <noise> ao: <noise> ao gny Manga, <noise> ao koa ty <noise> voninkazo <noise> Orchidé. <noise>